يعني أظن هأبقى نايم كويس وأصحى بدري مثلاً على الساعة ستة كده أبدأ أعمل فنجان قهوة <hesitation> أقعد في البلكونة، وأتفرج على الشمس وهي لسه بتطلع، وأسمع مثلاً راديو على صوت الشيخ محمد رفعت، وبعدها <hesitation> أدخل بقى أشوف ميلات الشغل وأبدأ أشتغل يعني وأشوف اللي ورايا، وأخلص الشغل وبعدين أنزل مع أصحابي <hesitation> أتمشى شوية أو نقعد على القهوة.